Mah, fòscia dieiva a-a perfeçion, perché dexe o l'é o numero de die che gh'emmo inte moen, çinque da unna parte e çinque da l'atra, e in sciô dexe se basa o nòstro scistema de numeraçion. Donca l'é pe quello che dieiva a-a perfeçion.